Kwafano rafiki yane osakira kazi, afu kwmfano na ni natite kazi, msendire adome ada akasake kazi alombe vantu, kwa mabosi adome a- a- akalombe kazi, kwabahati sana apate kazi.